باش تتأكد الي <hesitation> تشوفي فيه حقيقي ماهوش محكات للواقع، اكيد باش نتأكد من اللي موجود قدامك يعني <hesitation> ملموس حاجة ملموسة، <hesitation> تنجم تسمعها تنجم تمسها تنجم تحركها تنجم تتفاعل معاها ويتفاعل معاك متكونش فقط صورة يعني كي تقدملها وتحسها موجودة بالحق ماهياش حاجة لاء.